í sjónvarpsþáttunum ráðherrann leikur Ólafur Darri forsætisráðherra sem glímir við andleg veikindi tökur fóru meðal annars fram hér í Höfða þar sem við litum við í sumar þetta er sem gerist í pólitík og fjallar um mann sem verður forsætisráðherra ekki hefðbundinn

að berjast við geðsjúkdóm svo er spurning hvenær fólk kemst að því og hvernig það kemur út í

kennari við Háskólann sem pólitík til að reyna að breyta heiminum til hins betra og og endar sem formaður stærsta stjórnmálaflokks landsins hann glímir við andleg veikindi sem fara að herja á hann

eftir nokkra mánuði í starfi fær

mjög rökfastur en

finnst fólk í kringum hann ekki sjá hlutina skýrum augum ég leik Steinunni Kvaran

gráu svæði við þrjú erum höfundarnir og

stigum kemur Jóhann Ævar Grímsson meðhöfundur okkar inn í ferlið til að bakka með hvernig hugmyndin verður til þá er

auðvitað þekkt að skrifa

persónulega var það ekki fyrr en danski þátturinn

var sýndur á RÚV á sínum tíma þá kviknaði löngun innra með mér að skrifa persónu

þessari sögu saga úr pólitík sem mér finnst mjög skemmtilegt en svo er þetta líka fjölskyldusaga og saga um aðstandendur og og að einhverju leyti saga um mann sem við sjúkdóm sem hann veit ekki fyllilega af hvað við þessa seríu sem heillaði ykkur hvernig við sjáum stjórnmálamenn í öðru ljósi við fáum að sjá hvað þeir gera heima hjá sér og

þeir eru ekki í vinnunni

mér fannst það mjög fallegt

mikil áskorun meðan við vorum að skrifa þetta komumst við að því að þetta er þema í mannkynssögunni fólk sem er á mörkunum að vera það óeðlilegt að það verður veikt er líka það að það kemst til valda það er þetta þrönga einstigi milli

og snilligáfu sem við erum að rannsaka og það er eins og Birkir segir þekkt ég hef aldrei hef aldrei verið í pólitík

leggja á mig einhverja rannsóknarvinnu um hvernig

svo náttúrulega kynna mér vel geðhvarfasýki

ég var svo heppinn að ég talaði við aðila sem glíma við þennan sjúkdóm

til nokkrar góðar bækur eins og geðveikt með köflum eftir Sigurstein Másson og og vertu úlfur eftir Héðinn við erum ekki mikið inni í þingsal í karpi þar við ég segi ekki reykfylltum bakherbergjum en þetta er meira hvernig hvernig virkar þetta

á athyglisverðum tímum í pólitík í dag og óvart hvað Benedikt er

það á ágætlega við í því umhverfi sem við erum núna

séu engar leikreglur lengur heillað mig smá í undirbúningsvinnunni

auðvitað eru skírskotanir í alls konar stjórnmálamenn ævintýralega skemmtilega stjórnmálamenn og þeirra saga

í alls konar atvik sem hafa átt sér stað í íslenskri stjórnmálasögu í þessari seríu en líka úti í heimi hjá erlendum stjórnmálamönnum þýskir keisarar og konungar og

konungur og fleiri

vísað í þarna en þetta byggir ekki á ákveðnum á ákveðnum stjórnmálamönnum nei mér finnst þetta nýja form af sjónvarpi svo dásamlegt þegar ég finn mér góða sjónvarpsþætti þá finnst mér svolítið eins og

að þessar persónur geti verið það fyrir annað fólk og

svo finnst mér líka ótrúlega gaman að gera dramatík sem er ekki sakamál það er ekki mikið um hvar varst þú á laugardaginn klukkan sjö þetta er bæði íslensk saga og með alþjóðlega skírskotun þetta er fyrsta íslenska serían um íslenskan forsætisráðherra

bara á lista fyrir næstu kosningar ég held að það verði seint segja aldrei